Jeenay duu yo limoore non hormorteende. Sabi jeenay iwataa ɗon sappo wara. Lebbi jeenay du, ɓiɗɗo heewi waɗde ley reedu, so rimee. Fade mun rimeede tan. <hesitation> Jeenay ana jogii alhoromaaji goɗɗi kasen. Jonkaa hakkille neɗɗo waddaayi ɗun nii.